<hesitation> Laha ohatry zany paompinao mitete, <noise> <hesitation> laha ohatry mbo tsy avy olo tokony hanamboatsy azy de <hesitation> soa avao iha mba mangalaky sachet iha, fognosanao sachet igny vaky igny de <hesitation> fognosanao barnadaira amboniny ato am'zay mba tsy mihetsiketsiky de faharoa koa laha ohatsy manam-pahefana koa iha afaka ataonao koa zany mangalaky goudron <noise> de <hesitation> tapenanao am'goudron igny loaky igny de <noise> tampy izy amin'igny mandrapatongavan'olo hanamboatry azy.